Alo primeru ai que batel dos o tres güevus en un cuencu con una poca de sal. Calienta una sartén con una poca d'azeiti a meya lumbri. Quandu l'azeiti esté calienti, echa los güevus batíus i dexa que se cozinin sin mové-lus por 1-2 menutus, hata que prencipi a cuajal enos cantus. Con una palina, alevanta un pocu los cantus i dobla la tortilla pola metá o da-li la vuelta paque se cozini del otru lau por otru menutu, hata que esté dorá i hongosa.